וויזוי איך וואלט געפארבט א צומער? איך וואלט צוטיילט די ווענט אין אסאך קליינע שטיקלעך מיט <hesitation> מיט א פען, און געמאכט אסאך קליינע שטיקלעך, און געפארבט איין שטיקל אויף א מאל, אזוי זאל עס- זאל איך וויסן וואו איך האלט און ס'זאל זיין גרינגער צו קענען מאכן.